شوفي عادي يا صاحبتي أنا بحب الهدايا حب و بحب المهادة وأصلي ما بحب الهدايا الغالية الهدية بالنسبة لي قيمتها في معناها والهدية هي معناها شنو؟ معناها الزول ده متذكرك وطاريك وإنك في باله ده كل المهم في الموضوع وبعد داك حسب معرفتك بالزول بتقدري بتختاري لي الهدية اللي انت عارفة إنها هتفرح قلبو